A ran ga mumut ga ziar la bina amunan ran vagdul ga ziar amun ran nana zurugu ka wan la bina laaba ga na rangis ga na vaze nan 'nia zait ga na volas nan amun funalk di wat to val zmam amun can gana vaze nazi nia ga na valos nandi a zeraron ga volos nana zurugu ikula la uma Ga na vamuzas kawan panaran ka wan lawanas ga na yari zina "nana dina wan xa la bina" ma nan kana piat kawit nanga dina ziar nanga ga na rangis ga na vaze nan gambai dina wan naka la bina a zonon taim ka zop nia ka piat languzaraf loxo dina wan" ga na rangis sina a zonon taim ka volos nia be ma dina wuli a zonon taim ga na volos nan be ma dira ziar, ziar ziar languazaraf lawa ma dina wan la val A zonon taim ka zuruk nia ma dina wan la bina laaba ga na vaze nan "ka na wul amun san ga ramin a zonon tam ka langar a zonon tam kawe langor zurugu la bina di ziar madi ziar wana ga mumut nanga ga ziar be la bina varaxai nana zurugu ma papa zurugu dina vaze nia la mun vamuzas la val Ga mumut magan ga na zeleng amun funalk ma dina raktak dina raktak lamur lawo languzaraf gana wan la val dins yari zurugu gu wat fa?" Ga na piat "ga raktak wana mu- amun funalik dina vaze nia a zonon taim di zop nia dina dodor zi- zi nia tua ga na raktak la mun val varawuk ga na mas ziar la val be ma ga na volas amun dodorang sinandi la val a- amun vamuzas Di vaze na wana ga na mas volos amun dodoranga di vaze nia wana ga mumut ga langar azera dodorang amun piranabina ka vaze nia ga langar, ga volos amun dodorang zinandi a zonon taim ga ka we volos amun dodorang di rabaf nia ma ga raman amun tan vagdul ga na mas valos nandi amun dodorang zinandi di vaze nia ga na mas volos a zonon taim ga zazangas be la maskana bina Ga na wat dina yari zin- zinia "gu wat fa?" Ga na piat ipa la xon dina zop nia a zonon tam ga vagit nandi masing ga wat ga wat la zare pop la zare bina ga na vagit nandi ke wat la wuran kawit nia ga zazangas lawalau vanong ma ga wat lamur lawa dina regas dina firing nia dina yari zi- zurugu gu wat fa laraf? Gu vagit mam masing gu wat wuran? Kawit gu wat ita Nis ka vazei nim dina piat amun funalik di vazei mam ga na piat di regit di fagit nia ma mun funalik ma ga ziar la xon kanaf mase languzaraf ma- maga wit gu na yan sinandi amun funalk dina vaginuma ga mumut ga ziar be la bina a ran ga lapuk ga wan lawalau la bins a ran ga sangaflu marias ga ziar be faraxai nana zurugu ma papa zurugu la bina a ran ga Sangaflu marias ga ziar be di yari zi- zurugu "dina wan ita" ga vaze nandi "kawit ga na ziar be la val dina wan va dina yari zurugu a zonon tam ga volos nandi a zonon tam ga ziar be la val woxin amuri vamusas amusas la val la bina a ran go mumut ga raktak be la bina varaxai amun funalik mumut madi raktak be laxon a zonon tam madin wan lauran Madi raktak is maskaná ra- lauran amun tan vagdul ka a zonon taim ma gana wan ma gana vinau amun amun nalik dina v- vut mam madina valau la bing di- dina vut mam dina katsim mam di tuk mam ma gana rangis madona wan la mun val zimam dina yari zimam ma dina plat madi vinau a zonon taim ma gana we vaze nandi ma dina piat be di zop mam kawit madi vinau vanong ma mun funak di tuk mem a zonon tam madi va vaze amun Pa zintam a zonon taim kawit ma dina piat be di tuk mam lamur azera ran xarik ma- madina zazangas zeleng amun nalik mumut madina wan xarik la xon lauran vani nur amun raaaaan vagdul madina ziar amun funalik mumut nia mam amun funalik mumut madina raktak ikula lauran vani nur zuruk a vudu a zonon taim madina zazangas zeleng a danim madina werif Madina emin madina zuzuf la danim madina wat dina yari zimam nagu zuzuf fa? Madina piat lauran nu mas nis? Nia ma mun funalik ipa amun tan vagdul madi raktak be la bina zimam